Kängi um jah mitund sorti. Määntsegi pidokängäq ja huulidsakängäq ja. Noh, ku ma lää pitto, sis ma panõ pidokängäq ja hariliguq huulidsakängäq ummaq huulidsa pääl käümises. Noh ja joosukängäq viil spordih, sis joosõt, panõq joosukängäq jalga.